'Ano like ke anila ma Palakila i Hawai'i. Aia 'o Palakila i ke kopikala no laila 'ano mehana kekahi wahi ma Palakila malo'o loa a kekahi manawa o ka makahiki nui ka ua. Aia ka 'Amasona i laila a 'o ka hapanui o ia wahi.